Io fiagny io zane ty fitahirizanay aze, tsy de arako loatsy satria naho mividy zahay ty androany le haninay androany, misy ka zahay mivily ty androany maraigny reke vo andrahonay fe ataonay anaty rano avao reke satria zahay tsy mahay mampiasa frizidera na ino fa tena raha tsotsotra fa amy tena maha fomba tandro anay no indesanay aze